Koa fa anao zen̈y ty hianatra fivolan̈ana araiky vaovao, <hesitation> raha ten̈a tokony atao vôlohany zen̈y mianatra bazy. Ino ino àby zen̈y raha tokony hay mianatra vôkabilera zen̈y. Aviô mianatra giramaira. Aviô aminjay zen̈y mivolan̈a matetitekiky zen̈y anao amin'ny raha io beka zen̈y tsy adin̈a zen̈y lainy fa hay.